Nu sa ra maiñ ni rni rashi nac list toste nac ra ork ne porque rni rashi rac rashi comunicar entre ellos que nde guñ nde- den guñ nde- nde guñ nde lla chine ri rashi gunt chin lat ra manga gau hui carniboros nac rashi shilo rni beñ pues <hesitation> que li te li ri rashi vay uili con tanta list ra manga quesi rnas rashi maiñ ni rlas rashi gau rashi riil rashi mood que si rllel rashi mod digaldi shuñ ra manga lo ra ork porque ti galdi list rashi ratsi <hesitation> riil rashi shilo rnas rashi ste maiñ lla nu sa ste shi la delfin segun que nic por nic ra com rllen rashi stich ra beñ ni nu llislui re ruñ rashi cuentis cos con ra manga que rla rashi llen stich ra beñ don beñ rdie shi callau rashi don nac <hesitation> rquil rashi shilo gau rashi len nis doo si no que stich ri ra beñ ca llenshi don par si gaurashi don nac ru shilo rni beñ quil rashi mood <hesitation> mood ngan ru sen- senci <noise> chic <hesitation> pues sic nac rashi lla nu ste maiñ list sigac nac pitseiñ sa re pitseiñ rni rashi list toste porque re nac diferente que lo pitseiñ ni nu casi sa ca ni rashi nort rseñ ra pitseiñ rui beñ rseñ ra pitseiñ lo ga ra pitseiñ rnas beñ llic rashi que cuantis cos que sheta rsuñrashi ba biane rashi beñ re Pe ru re guc list toste ra pitseiñ porque nan rashi ra beñ ni nu lo lleich re ri- ri ra gots par guitk rashi ra manga ni ca sheta rri ra shi re na bañ hui beñ lo ra manga rshuñ ra shi ba nan rashi shilo nac spuest ra beñ re tanto ra beñ ba nan shilo guitk rashi tanto la rshi banan caro chi cuaslo rashi rsuñ ra manga list rashi kiaj ra maga lo ra manga cos ni chubes quesi cuestis ah ca llab dashi nac sied te beñ o chin sied beñ que si rlluñ ra manga lla stal ra beñ ri sa gots per ni rashi nu clas pitseiñ-pitseiñ buen pitseiñ mal lla nu ra beñ chin ri gots llel rni rashi rui rashi lo pitseiñ rcua ra shi manga pe ru ti manga llaab masa rga manga bál siet ra shi lo beñ llal beñ siet ri nal pitseiñ ga ne o ti manga llaab que tal soste cos nu rni ra sic- sic- sic nac sten pitseiñ ste man segun ni rui beñ list toste nac ra chaung rni rashi ra mono shi lo ni ca casi compatible nac ne con la rashi lla nu ra cientificos shilo ne rui beñ lo internet sa na ni nu internet vay rui beñ que ruñ ne rashi experiment ra manga ta sa hui ta sa lo luna va hui te chaung por tanta list ra shi ne ruñ rashi que nune rashi ra manga len laboratorios. Ruñ rashi rate ruñ rashi resolver problemas porque list toste rashi casi la gac sa nac ne canu per beche ru ruñne gan por genetica steñne shilo pe ru sa ra chaung list toste ra nic nu ste shi nac beuk sa beuk sa rui beñ lo beuk list ra shi nan rashi shicos <hesitation> nac buen par larashi shicos <hesitation> nu rashi sheta sa <hesitation> ti ra shi gan con ni nac cos a buen nu ti rashi gan con nac cos mal pe ru nu ra beuk list toste rashi por ni china rseñ speshuan rashi rac be rashi por ni rni si beñ bee ni callun beñ form spe beñ vay spe beñ shilo rni rashi rac be gac rashi con nac shudeiñ beñ te shi sic nac ra cabaal mul rate maiñ ni rap beñ par be beñ ne ruñ dominar ra shi par sagu beñ rashi guñ rashi smandad beñ ra lo te cos pe ru rac be gac ra manga cos ni ca lui beñ rashi rac be ra manga que nac buen chic ne beñ cadei shi rau rashi a cambio de nic list rashi que lodi cansa te cansa ra manga pe ru list ra shi pues obviament nu rni beñ sola rieñ ru te maiñ nu ra shi rni que lo te beñ chin beñ bur nac o shilo nac beñ pe ru nu sa clas de beñ vay nu rashi rien gac dich nu ra shi sheta pe ru. Pues rchilo na re pues rieñ ru sa te beñ que lo maiñ vay pues nia sa ra caball nubuelt sa ra maiñ sheta pa list ra manga nubuelt pues nubuelt chine shet sa rieñ ra manga shet list ca ra manga de part pe ru nubuelt sheta sa nubuelt rchech rashi beñ rshuñ ne rashi beñ o sheta rque rashi rsagu beñ rchech rashi beñ vay <hesitation> chic per na pues ni ruia na re rate ra maiñ na list vay cada quien va nac shilo nac list ni baiñ vay per raca ra manga nac sic vay.